أني اذا أتعرف على شخص لأول مرة ويش أسأله؟ أسأله انته من وين؟ وأشوف امبدال ما أسأله أشوف هو شلون يتحجى شلون يتكلم. فأحياناً هذا ان الواحد ما يقدر تقول ليه اذا انته من وين فتجوف ويش طريقة الكلام. وبعد أسأله ويش لونك المفضل، الألوان مهمة بالنسبة ليي تعرفون؟